Ndikkinami saare leggal ngam saare leggal do wawan don diggi wala ko hebata dum wala ko sankititta nden goddo warata nasta tomi yerdai o nasta.